I tena mampiavaka ny fransay koa zashy ame resaky kolonsain'ny ndreo, ndreo aloha da mahay miaigna eh, ndreo da mahandro anisan'ny tegna malaza ame resaky nahandro io koa indreo, ao ny mofo toa, e frômazy, dovay, indreo-shy da magnany mpanoratry malaza koa satria ndreo-shy tia literatiora avao koa anisan'ny olo nalaza tao ndry Hugo toa, nalaza tao aby izà, indreo-shy da tegna tia pôlitika avao koa indreo ary nifandray ny olo ame ny ao.